मेरे बाहर विदेश में कोई दिन नहीं जाऊँ भाई अपनों तो भारत देशी जो। आरुदेश को है में तो जाऊँ भी नहीं कोई देश में में तो कुछ सीद भी। नहीं एकली जाऊँ कुछ सीद भी जाऊँ मेरे बोनिस मेरे साथे आवे मेरे। बोनिस मेरे साथे आवे मैं तो कोई दिन जाऊँ नहीं भाई मैं तो कौई देख। भी नहीं रही कोई असोसो कोई है मैं तो नहीं जाऊँ कोई विदेश जाऊँ। नहीं काई नहीं जाऊँ मैं तो एकली जाऊँ नहीं मैं तो कोई दिन नहीं जाऊँ। नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँ कोई दिन नहीं जाऊँ नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँ।